Bueno nanu ndundaka chun dekii ujun ujun ndukuka, ha jun ujun ndame nitua ndame tablara he ñujan nuku ninde natiun ndujan, iña kande ujun yunukan tien ndee injan ñe'e martillo ndukuña ndeyii onguan ján ndu clavo kuenta niño ña'a cuenta ondo ndini yuu ya'a niñenuu ndakual ña kuenta landiuka nguende noeni yinina nditua ho tabla ndi'ó nje inña kii kundenu, da'a un danike un marro nguu ndachike martillo ndukuña ndachingue ndava keno un ndena'a tabla nguan ndoyo inia ni'i iho ni martillo ndi clavora ndu nduduka chiclavo nduyuka ndeni inya'a.